To sən varagiya nəə bwang nəə də mɨndəna dzu amma ngwa nggiranə kohidə ko gbək hɨng gwadɨ akɨrəgən ma vɨrakte nəə pɨtu hudkɨn hɨna dzu a urshalima gam nggagi hɨna naha urshalima ayam njichi gam hɨn ka fakɨn urshalima urshalima ko haniyami amma tina bwə dzɨchi tɨna bwa'a naham nchi ayam njichi amma hɨn ka jangikin a sɨkə baibilin hɨn kajangikin hɨna nahan ayam njichi ayam hɨn ka fakɨn ayam njichi ayam hɨn ka fakin ayam njichi amma tina bwa a dzɨkin nggagi hɨna dzu hɨna dzɨ nihya ayam ndichi hɨna nihyə ha mbuhimin tɨ ndɨ bol ndɨ mbɨrkɨn hɨna nihya ma ha mbɨtichi ha nggɨditinmɨn ndɨ mbɨrkin hɨchini yesoja hɨna mba nihyankɨn nda tsu sən ha gərəgin nəə babarimɨn a sɨka baibilen nggagima hɨna nihya haunəngənkin wina nahan dɨdigi hɨna nahan ha dzi ha dɨkan min ndɨ mbɨnkɨn so ngga mɨndən na nja ma ka maya lageunəngdakɨn achi mɨndan mi nza ka maya hagiundngənkɨn. Hɨya nahan hɨya jange hɨya tsama monkin kai ningganə ayam nji hanənə'ə mbagɨya ma barana ɓarin nɨnggand fa hɨnmɨ nihyan dɨ digi hɨn mɨjange amma hin mɨ nɨhyan dɨ digi so ngga mainotsu hari varagin nə mbaga achi mɨndənmi dzu a hato mbagɨya ma ndɨradɨcɨn a kɨramogi kɨramogingakin nə nji gatə biya nihyan mbagɨya dzɨkɨn ka hagtu bwang nə nanahə ndd jangi mindən a stiko deftere to achi mɨndon mɨ dzɨm nihyan ngga so ma irin ko <hesitation> america <hesitation> london ko united kingdom mbagɨ mɨnden cha dzu ma hichu nihya hagin hichi mɨndəm mindən na tsakə'ə <hesitation> tsamg hai gam achi mɨndam mɨnzan kaha hidd tich ninihya hagin tɨchi uwa tɨchi tsakə tsamashi ka ndɨda awake ka ndɨda hall so ndagən ngga mɨn dən na dzadɨ a vɨdi hɨcha nihya han hɨcha tsama han.